Aklodzi anza gbɛ nmali za muna nmaliza adɔ nkpi ayɛ wɔ wa nkɔ ɔpis ɛ kɔ nmalɛ azaa bɔ kɔ ɔ nyɛrina ɔsɔ ubɛ zuzwa kɔ osi alɛ dula mɛ nkɔ ɔ nyɛ rina ɔsɔ abɛ zuzwa ɔn zan malɛ lukpɛ ayɛ wɔ wa ama nkɔ ɔdu laklo dzi lɛ kɔ aklodzi wɔ aza nwa kɔ adzi nkpi zuzwa bɛ nkpi wɔ na ɔdu lukpɛ ayibrɔ wa so aklodzi antaba kɔ adu nmaliza muna, aklodzi andu nmaliza bɔ mu se kɔ ɔ cɛ nɛ aklodzi mijɛ zuzwa. Cɔnɔ aklodzi mijɛ zuzwa na kɔ ɔcɛn ɛ mijɛ dzi dzi ɔn cɛnɛ nmaliza muna ɔcɛnɛ ayibr ɔwa kowini avisi wɔ du lukpɛ ayibrɔ wa nnɛ ndu yaka la kɛ na nkɔ la pisɛ kɔ la zanma lɛ lukpɛ itsi labɔ nwa ancoo lanɔ minyɛ kɔ la sawa acɔmbla nɛ lanɛ minyɛ kɔ lanyɛrina kubɛ a cɔmbla nɛ lanɔ minyɛ kɔ lapɛ kɔ lakeyi nkpilo nwa kɔ adzarave ba du lata la bɔ ba ni rina la kɔ la nyɛ nɛ ikɔ ba mɛrɛ la kɔ lanza nmalɛ bɔ idankɔ lazɔrɔ da ɔsɔ ablila bɔ lanza nmalɛ bɔ. Nkɔ ɔ pisɛ kɔ ɔza nmalɛ lukpɛ ayɛwɔ ba agalo kɔ aka kɔ ɔndu nkuku cɔ du minyɛ ritre wɔnɛ kukucɔ du azhɛ zhɛ kukucɔ du nɔ cɔla nyɛ nkɔ azɔrɔ rulɛvɛ ɔsɔ rubɔ nɛ kukucɔ madu nyɛ kɔ adu ritre wɔ weewe ɔnkukucɔ dɔwa ɔkukucɔ dɔɔ bɔ agbɛnyɛ kɔ nmaliza adu nna wɔ wa nkɔ ɔtakɔ ɔnza so nmaliza lukpɛ ayɛ wɔ na tɔ ɔnza kukucɔ dɔɔ Munye kɔ ba dɔ ritre wɔ nɛ mana ɔnza kuku cɔ du zhɛrulwɛ muna ɔnza zɔrɔ agaga lo nwa kɔ anbɛ nmaliza dɔɔ ma ɔ pisɛ kɔ aklodzl abɛ nmaliza du gankɔ ɔnzɔrɔ mada nɛkɛ ɔna kuku kudzi wɔ kɔ nakutuma lukpɛ ikukpla kɔ osi ama dɔɔ nɛ nkɔ ɔna kutuma lukpɛ ikukpla kɔ osi ama dɔɔ nɛ bɔ kɔ ɔbɛ cɛnɛ aga kina wɔ kɔ ɔkrɔ li ipɛrɛ kɔ wɔn za mmalɛ wa? Shushuɔ wɔ lukpɛ wɔ lingini cɛnyin kɔ kusɔnɔ wɔ kɔ ɔsha isɛ nɛ aga kɔ a swara kina nwa dzi dzi dzi nɛ atɔ lugba har kɔ abɛ dzi lagita lɛɛ isilɛ nɛ wɔ dɔ nmalɛza bɔ cɛnyi kɔ ɔ cɛnɛ aga kina wɔ nɛ. Isilɛnɛ lan nini minyɛ lɛɛ kɔ ba lo kɔ ba dɔ zanmalɛ lukpɛ itsi ba, ba dɔ tutrɔ lukpɛ itsi ba domi nmaliza dubɔ nayɛ ba nɛ cɛnyi kɔ ba kuku kɔ ba naku tuma kudzi ba, ba zama ba aganyɛlo mnna baza wɔba nyɛlo ma, ba zɔrɔ ba ayɛlo nkpɔ ma, ba zɔrɔ ba nyɛlo nkpɔ mana, baza maba aganyɛlo miyi muna ama lukpɛ aga ba kɔ ba kuku kudzi ba kɔ ba na kutuma kina nukɛ kɔ cɔm bla abude ba mijɛ nɔkɛ kɔ ba cɛnɛ agwara mijɛ duba nɔkɛ koba cɛnɛ aklozi nɔke kɔ ba dɔ̄ zanmalɛ. Ama wɔ nyɛn kɔ ɔda kɔ iwɔ nza zɔrɔ kusɔnɔ na wɔna kuku kina kɔ ɔ na kutuma na ɔnzɔrɔ anizɛ kɔ ɔzɔrɔ aqa lo kɔ antɔ lugba na wɔ du lukpɛ ayibrɔ wa nkɔ mma ɔcɛnɛ aklodzi lɛ nɛ kɔ aklodzi wɔ azaa mijɛ a <hesitation> kusɔnɔ kɔsa sakɔ osi bude mujɛ kɔ duna wɔnbrɔ ma yɛ wa domi ɔnɔ zɔrɔ aga dzi dzi sakɔ ɔcɛnɛ aklodzi nɛ na ɔsɔ da ndu yaka la nɛ kɛ kike liba la madu kutuma kɔ lanan nɛ.